Nikamba ho raiky avao o i Italia tamin'ny tao raika amby enimpolo sy valonjato sy arivo noho ny fitarihiny olo tao amin'ny Garibaldi sy mpanjaka Victor Emmanuel Deux. Ny fanjakana taloha tao Rôma koa da nanomboky tamin'ny fanavaozana maro teo amin'ny sehatry ny maritrano sy ny lalàna izay manan-danja hatramin'izao. <noise>